أنا ثابت على يعني مثلا أحب اللحم طول السنة لأن اللحم مغذي وفيه كمية مناسبة من البروتين ما اغيره مهما صار الجو أنا أحب يعني أنا من النوع اللي ما يغير طعامه وهو اللي دايما في بالي يعني أحيانا أنا مع كل فصل بيجي لي نفس أكلة معينة مثلا في الصيف أحب الفراخ وفي الشتا أحب اللحم يعني لو قلت لك كل الأكلات اللي أحبها بتقعد أسولف طول اليوم.... أنا زي الكلب كل ما شفت شي جديد أعجبني